Jaeramiñovi yande maendua yae mokoi eta mokoipa motpeti yae jaeramiñovi jokua arasapeko täta roguata roiko jare roguata roiko kuan tëtara reta ndie jare oipotague mbae roesa paraete jare ikavivi roaja jokua ara